جله كيف وجهت التحديات اللي مرت جدامك، بش توصل للنجاح؟ وأيش التحديات إللي مريت بيها؟ وأيش الصعوبات؟ ويشطرط فيها وي، وكيف وصلت للنجاح؟ نحب نسمع منك ونحب نعرف كيف الناس المهمة وصلت؟ أو كيف المشاهيروصلو لهالنجاح ال حققوه فى حياتهم المهنية.